ډاکتر، انجینر، نرس، فارمسیسټ، وترنر، حقوق‌پوه، اقتصادپوه، ژورنالیست، انجنیرِ ساختماني، کمپیوټر ساینس‌پوه، پروګرامر، انځورګر، لیکوال، محاسب، مدیر، ستورپوه، هواپوه، زراعتمند، ژوی‌پوه، چاپېریال‌پوه، روزونکی، موټرچلونکی، خیاط، نجار، .او پلورونکی او داسي نور